Pos lo primeru criaturas aguáticas de paquí que tapocu es qu'aigan muchas: la tenca, el galápagu, las culebrinas d'augua las ranas, los escuerçus i las salamanquesas. Peru comemus muchu bacalau d'essi qu'ai de dessalal. Pecis paí pos salmón, trucha, atún, sardina, cavalla, xurel, bonitu,. I alogu sotras criaturas comu tú izis: pos mexillón, ostra, almeja, centollu, langostinu, gamba, camarón, pulpu, calamal, sepia, ballena, galfín, bu! Una tupa d'ellus!